Yaeki yave mbae ïa tredpe kua mopeti peti rupi oeki ia guiaraja guiraja <noise> jokogui omo mopeti jaema oe <noise> mbae iareta <hesitation> jaerami etei <noise> yaipo tarami.